عن نفسي أفضل، إنه أتقدم مئتين سنة للمستقبل، عشان عندي صراحة فضول أشوف كيف بتصير الحياة وإيش التغيرات اللي صارت، كيف تطورت التكنولوجيا عن الحين وفين وصلوا مستواها، بشوف كمان إيش التحديات اللي بتواجه البشرية، ذاك الوجت وغيره وغيره، وبشوف أحفاد أحفاد أحفادي وإيش صار وأجعد معاهم وأسمع أخبارهم وأجول لهم إيش صار في زمنا، ومن هالأمور يعني. <noise>